यदि रोज़ाना ऑफिस या स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लगभग बीस से तीस दिनों तक परिवहन का उपयोग हो सकता है। रोज़ाना दो यात्रा घर से ऑफिस और ऑफिस से घर सप्ताह में पाँच दिन मात्र। स्थानीय मात्र एक यात्रा बीस से पचास रुपये की। अगर दो यात्रा रोज़ाना होती हैं। तो कुल चालीस से सौ रुपये प्रतिदिन मासिक खर्च बीस से तीस रुपये। अगर ऑटो या कैब का इस्तेमाल करा जाता है तो ज्यादा किराया हो सके। प्रतिदिन यात्रा में पचास से दो सौ रुपये तक खर्चा होता है। इस हिसाब से मासिक खर्च एक हज़ार ते छह हज़ार तक हो सके। अगर किसी को हर रोज मेट्रो से ऑफिस जाना होवे। तो मेट्रो से किराया पचास रुपये है तो। महीने में बीस दिन यात्रा करने पर खर्च होगा कुल (पचास गुणा बीस बराबर एक हज़ार)।